Барои кашидани манзара аввал хатти уфуқро муқаррар Кунде, ки осмонро аз замин ҷудо Кунад. Пас осмон ва абрҳоро каш, баъд кӯҳ, дарахт ё об масалан, дарё ё кӯлро илова кун.